Ny karazan dinazôro: misy dinazôro ambony tany, misy dinazôro agnaty riake. Le misy dinazôro mihina akata, le misy ke dinazôro mihina. hena.